Hewan yang sa paling- sa rasa paling pintar skali to itu yang pertama tu, kanguru. karna satu, kanguru tu <hesitation> kalo yang pernah dimana sa pernah ketemu- <hesitation> sa ketemu itu di merauke. Itu sempat waktu itu ikut keluarga jalan-jalan disana, trus kita kasih kasih- kasih makan to, ketemu- ketemu trus kasih- kasih makan trus sa pu- sa tanya-tanya sa bapa to, tanya-tanya- trus pace jelaskan-jelaskan sedikit. trus menurut sa analisis lihat sendiri begini, <hesitation> kenapa hewan ini slalu taruh de pu anak di depan to, <hesitation> dari situ yang dari situ- kesimpulan yang sa lihat itu dan sa ambil itu macam, walaupun de kemana-mana, tapi de masih bisa simpan de pu anak tu disitu dan trus de lindungi betul-betul. Nah jadi macam de tra mau sampe de pu anak itu jatuh. Kemana pun de lari tu de lari lari- tu sekuat mungkin de lari sekuat mungkin- tapi de pu anak tetap terlindungi di dalam de pu kantong itu. De tetap <hesitation> simpan de pu anak tidak jatuh. tidak diambil oleh hewan-hewan yang lain to, de lindungi betul. Sa rasa de paling pintar hewan paling pintar-. Trus yang kedua, ada kasuari. Nah, kasuari itu yerus <laughs> itu hewan yang paling sa rasa paling- ya, mo dibilang juga sangar juga sih! Pintar tapi sangar, karna d mampu juga lindungi de punya diri dari orang-orang asing. De mampu lindungi diri dari manusia-manusia begitu to, jadi kaya de juga bisa tinju. Yang satunya tu de bisa tinju untuk nah itu tidak semua hewan bisa. Karna sa rasa bahwa de sudah berperilaku kaya manusia juga begitu. Jadi, sa anggap tu hewan paling pintar. De mampu lindungi de pu diri dengan berlagak kaya manusia begitu. De bikin diri kaya manusia begitu, de mo lawan dong deng tinju juga. Trus yang kedua tu, ada cendrawasih. Cendrawasih nih, salah satu hewan papua yang memang paling indah, paling bagus skali, paling bagus dong dipandang dari de punya bulu-bulu, ekornya. apa segala macam yang terlihat pas ketong lihat dia itu di siang hari atau pagi hari. Nah, ketika apa cendrawasih ini de kalo menari-nari to, de menari-nari- diatas pohon, nah itu de sebenarnya tunjukkan apa tarian-tarian yang yang- ketong orang papua juga biasa bawa. Nah, dari de punya tari menari itu, de sambil menari menari menari- dan ada salah satu cendrawasih juga yang de menari menari- sambil de kumpul dahan-dahan ini. Dahan-dahan kayu, ranting-ranting kayu begitu to ranting-ranting kayu-, rumput-rumput. De menari-menari sambil de ambil. De menari-menari sambil de mengumpul ngumpul ngumpul- sampe de kumpul kumpul sampe banyak begitu to. Banyak begitu de bikin rumah. Jadi de bikin rumah, de hias salah satu rumah itu sampe indah. Trus de apa de tangkap ini kunang-kunang begitu. Kunang-kunang ini de tangkap tangkap tangkap- trus de kasih masuk didalam de punya rumah yang de buat. Nah, de tangkap tangkap- de kasih masuk dalam rumah yang de buat, akhirnya jadi cahaya kalo malam begitu. Nah, de tutup de punya rumah-rumah yang de buat itu dengan rumput-rumput yang lain, trus de kasih tinggal kunang-kunang dalam. De kasih tinggal kunang-kunang dalam jadi, kalo malam hari tu ada beberapa kalo tong lihat didalam hutan begitu to jalan-jalan sampe kalo ketemu kaya ada pondok-pondok, kaya bukan bukan- pondok tapi kaya rumah-rumah kecil kecil begitu. Kaya rumah-rumah kecil itu ada empat sampe lima atau sepuluh begitu tu, semua kaya bercahaya begitu, ada cahaya-cahaya, ada lampu-lampu dalam. Nah, dari situ yang sa lihat kalo macam cendrawasih nih sudah bukan hewan biasa lagi. Su terlalu pintar dari ketiga hewan yang sa lihat nih dan yang paling buat sa sangat suka dan terkagum-kagum terkagum-kagum- skali to, itu cendrawasih.